Jo u te furri ngë priparar gjë anchi përçë u furrin brënda ngë e kam, allura ngë di t’e thom si bunen vurdurët te furri, u ghuzar o furnelet quindi çë di kudhe, digane, o më no u microonde çë però ë diversu ka furri normali.